<noise> cara penikahan yang ideal menurut saya <hesitation> yang pastinya yang sesuai yang sa impi impikan yang sa impi impikan <hesitation> itu pernikahn yang tidak mewah mewah juga yang tidak menghabiskan uang banyak tapi de cukup mewah jadi de punya pengeluaran itu tidak banyak tapi terkesan mewah begitu nah contohnya adalah bukan contohnya yah yang sa mimpikan adalah pernikahan di luar ruangan outdor itu pernikahan yang sangat sa impi impikan skali kaya <hesitation> ko tidak perlu ruangan mewah ko tidak perlu organizer yang bagaimana bagaimana untuk pernikahan tapi suasananya tuh terbangun sa lebih terfokus ke suasana karna sa rasa itu salah satu hari penting dalam sa punya hidup begitu selain sa wisuda selain sa pu hari ulang tahun selain sa pu hari lahir hari pernikahan adalah hari yang penting juga hari yang pokonya suatu pencapaian dalam sa pu hidup begitu jadi sa mau itu kaya harinya itu lebih ke apa yang sa inginkan suasana apa yang sa mau untuk ada di dalam <hesitation> acara pernikahan itu dan sa lebih suka outdo nah outdor yang kaya bagaimana <hesitation> outdor kaya di pantai pantai begitu di pantai yang pemberkatannya pas sunset pemberkatanya pas sunset Jadi sa rasa kalo di ambil fotopun itu sangat bagus skali karna dengan background langit yang apalagi lagi merauke yang biasa <hesitation> warna ungu itu sa rasa bagus skali kaya sa kaya bermimpi tentang itu trus suasana yang penuh dengan damai suasana yang indah begitu yah pasti kalo untuk pernikahannya pasti tidak mungkin kita bikin di musim musim hujan toh pasti kita akan pilih di musim panas dan biasa sunset di musim panas tuh yang paling bagus entah warna orange kah ungu kah pink pink kah jadi sa pengen kaya kalo misalnya bikin pernikahan de punya latar <hesitation> latar belakang di altarnya itu sunset begitu sunset trus <hesitation> di hiasi dengan <hesitation> tempat duduk warna putih trus dengan bunga angrek yang warna ungu sama warna pink itu su yang sa idealkan yang sa inginkan